Анъанаҳои қадим ба ҷомеа ҳисси ягонагӣ ва пайвастагӣ бо гузашта медиҳанд. Онҳо арзишҳоро нигоҳ медоранд ва дар тарбияи наслҳо нақши муҳим доранд. Ҳатто дар ҷомеаи муосир, анъанаҳо фарҳанг ва ҳувиятро мустаҳкам мекунанд.